Solo que la comida taqee' que han nwa re la que es pepián la guisado wila la kaqiik' wula lo que es la la riis de res riis pata riis pata wula lo que es ak'ach empanizados y qa'mood nb'anra taqee' laa' k'uxb'al laa' entonces la k'uxb'al laa' wula diferentes ingredientes reh wula mood na naam hasta incluso la comida que hoj qak'ux la más tradicional que hoj qab'an re' la ak'ach pa arros este riis ak'ach <hesitation> kaqiik' wul cha ar la la de qa'sa b'eh loo' tiwik p'ajamaj entonce cada ju' jun lo que es la comida ju' jun taqee' laa' wula diferente lo que es la nak'uxuum por ejemplo la riis ak'ach la riis ak'ach na ye'eem ka ha' ruu' naye'eem ka sa codito si hat najaam nab'anam sa codito na ye'eem koon sa riha' qapaam rinaam hervir ri pulwaa luego na ye'em sa ripicado pix na ye'eem qa lo que es la pix na ye'eem qa la xanaakat na ye'eem qa re' na ye'eem qa juntz'ip sa riconsome de de pollo verda entonces luego Ya xchaq' wa riqapaam ripulwa na ye'eem qa ritz'aam la comida lo que es la guisado rib'an ra la siguiente lo que es la guisado na tenes que na naam janaj libra janaj libra lo que es pix la pix na chaq'am pa richaq' wa la pix oontera richaq' wa lo que es la iik ri qapaam na ye'eem pa pan lo que es la licuadora y luego na ye'eem qa atz'aam ruu' na ye'eem qa juntz'ip consome panaa' luego riqapan cha naye'eem qa na ye'eem qa miga de pan ruu' na jojpaam qa panaa' la ak'ach rikapaam rinaam vaporar riim luego na ye'eem qa juntz'ip riachoota ya xaye' qa riachoota rikapaam ripulwa la junaj cha k'uxb'al loo' por ejemplo la pepián uche' sí tenes que na ye'eem re' naqapaam na p'ajaam oontera la xanaakat la pepitoria la chile guaco la chile guaco la chile pasa naqapaam nab'anam dorar ya sa dorado cha naqapaam nay'eem pan la licuadora este lo que es ruu' frances na ye'eem qa la pan nrib'anam licuar riim después na jojpaam qa ruu' la ak'acha puede ser ak'ach o puede ser tiwik y na ye'eem ricondimento qapan ripulwa Porque re' laa' lo que es la comida tradicional que más qak'ux yahwur por ejemplo je' la pooch la pooch janaj comida tradicional lo único que la pooch ja'ar wula diferente procedimiento que re' la iik najoxoom la pepitoria la chile guaque najoxoom y luego najoxoom are' nab'anaam licuar na ye'eem pan molino na naam la q'oor la q'oor naqapaam na ye'eem manteca' ruu' na ye'eem manteca ruu' na ruhjaam ya wula cha ya casi na ye'eem manteca' ruu' na ye'eem janaj libra manteca' ruu' ya wula cha lo que es la q'oor nah q'amancha taqee' lo que es la chaam la chaam na juxuum kiwach na juxuum kiwach achaam na juxuum kiwach o na tz'ajam bien nah q'aman cha sibaque na xiliim asibaque luego na ku'xa na naam are' na kapaam na poochona nah q'amancha oontera lo que es ati' ma taq cuadros reh tiwik luego ti ku'xa xab'an cuadros reh la tiwik na ye'eem qa atz'aam panaa' luego na kapaam na q'aman pa por untz'ip por untz'ip por cada cucharon y na kapaam na b'alaam la pooch y luego la jatz'aam y nah kojoom ti cha chi paam janaj janaj xun Rikapaam rinaam tenes que na ch'eyeen koon porque dice que tah mood na tah mood re' na qojon koon lo que es la la pooch y si no raja chi awih la pooch entonces tenes que na ch'eyeen koon reh wula mood chi chaq'wa bien entonces laa' taqee' la comida que hoj qak'ux yahwur lo que es pan qatinimiit yahwur palín.